<hesitation> Raha bibikely ndraiky <hesitation> maro karazagna, misy zao ny vitsika, tsingatrôtro oh, dia misy koa ny akongono, misy amoko, dia misy koa ny <hesitation> lolo, lolo zao anisany dia akeo koa ny parasy zay nivolagnako takeo igny ,dia misy koa ny lolo.